د همبرګر دپاره غوښه مخکې له مخکې یعنې مخکې له دینه چې په همبرګر کې کیښودل سي، پخیګي کیدای سي د کوفتې په شکل یا هم په تکه یي شکل وجود ولري او پخه سي او وروسته د هغه نه په همبرګر کې وکارول سي.